हṭपसलि बुर् बिबिन करक उपर निभ करे। थक्पसलि प्रकर् हṅरखन्। हṅरखन अबस्थ सम्भल पद्धोति अति अबस्यग अबस्यग अरु गुर्त पुन। पă थक्पसलि जने लेसु लेत्तु <hesitation> कसुर् धकोपि। हेबु फ्रीजत् <hesitation> एक् दिन पर दिन वितर् थभ परि। अरु बोकोलि, फुल्कबि, कबि हेबु हक् पसलि। दिन् थभ परि फ्रीजत्। अरु गजर्, बोद्, अलो हेबु हक् पसलि। हप्त फ्रीजत् थभ परि। अरु पियस्, हलदि हेबु एक् इम थभ परि। अरु बेअन्, मुल हेबु हक् पसलि। एक् दिन् फ्रीजत् थभ परि।